त् बत्र य ज्इबै द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ तने हगन अय। त् द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ तने त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ तने अय। त् द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज् द्ज्न्ग् जेप्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै बे पोसिबुल् नुन्ग द्ज्न्ग् ज्प्लबु कुक्सिय्उ त्क्सै।